<hesitation> anee komastap sapunii koo awaale sapunii alketit aitu apche apchei ketit nepo viombo, ak nepo ngoraik anarok aapchee <hesitation> awaa aipu ngoraiki anda aun ngoraik korok konatari au komakatil nepo tukuuki koyaunen tukuuk kityo baadae arok a tenden ale kakorooki akoiaun ingoroiki akoi amaa, akoi aah aah atari ko chekang'et aunen konyuu aunen kiiagetul nemito konyuu tuku kotililit asimapwanii kaliang'ik kooti kokakiun tuguuk eng koot.